<hesitation> Vorogno bonko ai misy le vorona le ambany ai de misy le vorogno le magnembana ambony hitantsika akagny de par exemple zao a ôhatra papango sy zagnakakoha ai <hesitation> mifampifahavalo <hesitation> zanakakoha zao matahotra papango donc tsy m- <hesitation> tsy mifankatia zare fa ra ôhatra zao akoho samby akoho ai de mifankatia be zao regny satria zare mitovy de ra misy hanigny zegny ake de zarainjare ake samby hiaranjare homagna ake.